اذا اريد ابدل لمبة او ضو بالسكف اجيب السلم واكون متاكدة انه اني فاصلة الكهرباء عن الضو الي راح ابدله وافر افر الضو بيدي القديم المحترك وارجع اخلي الجديد وراها اعلك يعني اعلكه